කතා කිරීමේ නිදහසට සීමාවක් තියෙන්න ඕනෙද කියන එකට නම් <hesitation> මට කියන්න තියෙන්නේ <hesitation> ඇත්තටම ඒකට සීමාවක් තියෙන්න ඕනේ කියල. මොකද මිනිසුන් විදිහට <hesitation> අපිට කතා කරන්න <hesitation> පුළුවන්කම තිබ්බ කියල <hesitation> අපි ඕන එකයි <hesitation> එපා එකයි <hesitation> හැම තිස්සෙම කතා කරනවා නම් <hesitation> ඇත්තටම ඒක <hesitation> හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා <hesitation> මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම <hesitation> සීමාවක් තිබිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළේ එහෙම <hesitation> අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී <hesitation> අන් අයට අපහාසාත්මක වන දේවල් <hesitation> නින්දාවක් වන දේවල් <hesitation> පීඩාවක් වෙන දේවල් <hesitation> කතා කරන එකට <hesitation> සීමාවක් තිබිය යුතුමයි කියලා මම හිතෙනවා. මොකද එහෙම නැති වුනොත් <hesitation> මිනිසුන් කැමති කැමති දේවල් කියල <hesitation> තව අයව පීඩාවට පත් කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම <hesitation> ඒවා තුළ පීඩාවට පත්වන අය <hesitation> ඒවා දරාගන්න බැරිව <hesitation> ජීවිතය පවා විනාශ කර ගන්න අවස්ථා <hesitation> අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා <hesitation> මිනිසුන්ගේ කතා කිරීමේ නිදහසට <hesitation> අවස්ථානුකූලව <hesitation> සීමා තිබිය යුතුයි කියල. විශේෂෙන්ම දේශපාලනික මත දැරීමේ දී වුණත් <hesitation> ඒ සීමාවන් <hesitation> ඒ විදියටම තිබිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා.